זערא, פינף, צען, פופצן, צוואנציג, פינף און צוואנציג, דרייסיג, פינף און דרייסיג, פערציג, פינף און פערציג, פופציג, פינף און פופציג, זעכציג, פינף און זעכציכ, זיבעציג, פינף און זיבעציג, אכציג, פינף און אכציג, פינף און ניינציג, ניינצי- <hesitation> ניינציג, פינף און ניינציג, הונדערט.